Khumalizanah namang'ana hagoo mkanah anyol <hesitation> mkanah namw <hesitation> myai anyol <hesitation> mkarii hiyagaa yenyekene amletah mletane mmanyane kabisa mtevane mkandoolizana kuizirah dahv <hesitation> mmanyane huyu niwarushikii ndii ndakutagah nahuyu atrah haii ilikali namletenah mmmanye yakwamba mletane mwizira ngenyekanangah nakandii kuletanah kwatrah kar <hesitation> mkavolah moyai ukutevii nautagakuvolah hinz <hesitation> neekuzia mvukali dahv <hesitation> hinz <hesitation> nambeendii mb <hesitation> nalukari guwaahge no!L lukari kwatrah kutrah kal <hesitation> vanduu valetana mamah vovoo waletanah wababah hobo wailanah. Nooh mkere huyu nambaah ling'ondo yangonyah kinduu fulaani alakumbukirah kuling'ondoo hilah miigaa na miigaa chigirah wamkonyah walinaling'ondoo mnyumbah suwang'onyah ndav <hesitation> nimbouvolah nav <hesitation> naizilah wambah no ndali uji kiegeny <hesitation> wambiikaah chigirah walinaling'ondoo walininguo no mbiikaah no ndali mo svitalii wazaah kundolah lwimboo lwiimbaa hawenehoo kandii yani ndalinizarah wambah chakuriah nizarah ndali na hajah na zisendii na ndazia mnyumbah wambakuu zisendii no wambaa zisendii zisendii hozoo zang'onya harakumbukah himigaa jijij <hesitation> haravaa mkivarah chigirah chakorerah chavirirah dahv <hesitation> yakolah yakwamba ndazikuu avunduu fulaani ndazia wamkel <hesitation> ma mbulah mkere mlahi mkere mrikurwah mkere was matendo mkere wakulorah wandii wavinizishindah mkere wakumanyah ndakugonah hizarah mkere wakumanyah agendah na vandii ling'ondo huvenayoo ulasaidia fulaani atakumbuka yani arakukumbuka miigaa jijij <hesitation> kandii mwana mwamkorerah nadukah kwiv <hesitation> harakuwa milemb <hesitation> heshima yeen <hesitation> hirah kali no vitah kuzia no mwana ko akuna naiv <hesitation> chigirah wamkonyah hakuvitakuu dahvee. Halorazah mkere huyu mamah nari nambemoyo nambemoyo nambemoyo nalinangonyaavunduu fulaani ne <hesitation> ngonya avunduu ee <hesitation> yambah kinduu falaani yambah ling'ondo yangonyah lakini hiv <hesitation> mnduu mdinyu kwamang'ondoo gogo uvekovzandioo kunovemkivarah. Hirakukonya kugula hvinduu hvyo dahvee. lakini lindoo hirakugulahku. Vulamm mbaaah niogogenginee.